Yan sinni ndaka sinau ghani wu layi wa badiyau ni wuti cita wa sinna ta sinni`I gha a variya kamasi khin yuuwasi ni raa gma wa sinau aa ta khin addinin ko ta hyi khin can vawa sina we'e ghani gma hyi ta u`ma <hesitation> gargajiyi be'e irin gargajiya can hi addininnu to cita gwan wa sina we'e sai gma wa sina to lthin kamsiniya ya lhakwa ghinshing ghai wu ndaka sina we`e ni raa gma wu ndaka sinau hi subu mbani ghani ya kwa fatau aa ya kwa kirau aa hi suban subu lthdai ko ga <hesitation> ya hi sina ni vinahyi khin lthini to wi laya wa badiya di irin te ta kanna ghingin wa badiyi wan gwan wa khiya wu ndaka ga p`a wulthin dangya lthini subu lhkwa ghinshina subu u`ma yan mbanai subu laya lthadai gma subu cana to ghan we`e ma ba sinakai ko ga wi laya wa sina we`e. ﻿Tuwabadiyana gma ghani kaman kunyighuma to –ah- ghani hi kanni bu mbanai wu ndaka badiya gma ci Ghana tuma wa sina we`e tuwa badiyana ghingin ghan wada khiya gma wi ndaka ba nginawu kanwi ci Ghana tumawa sinau aa hi subu mbanai gulhubuji hi subu mbanai hi subu c`ac`ali bu mbanai gma ya kumiya wulthsin yani bu mbana wica yuuwi ma ga ghani hikwa subu kwa cani wu ndaka badiya wuya ca yuuwi gma ghani yaku sina ni vinahyi khin lthini wu ndaka badiya ghan we`eci ghana tuma wa sina ca wunayi`i na gulhu buza nag hi ya ghu tsiga nadangi lthin subami tuwa badiyana, ghingun we`e ghani hi subu mbanai sai wa gha ghamu wa badiyau ghani ga subu kwa mbananai to wu wu ndaka badiya cadi kanayu ghan we`e ma kinau wa ndaka u`mau sai wuhal kanin bu mbanai sai wuhal suban gma subu mbanai sai gma hi tuma suban subu cadi yuuwayi`I hi sinusin hi subu mbanai.